Raha vôlongany atao zagny ko hikarakara lojy: araraka agnaty lotsero alôngany izy, dia alagna ilay ahitra ratsy. Kôfa afaka ahitra ratsy, dia atao agnaty vilagny amin'izay izy. Asiva- asivana rano. Tsy atao rano dobo-drano be io an. Somary atao antonogno. Dia ataingina ambony fatana amin'izay izy avakeo. Dia atoko.